Irke ko ngilenga mats mar <hesitation> pasin ni han teka mera bu katun parpara te kba tapla has te kameren aman pasin aman niga te kto woren <hesitation> irke ko ron ngil blenga katun te lana bte ha lehna bakte hati puts egen e nigna tsi lehe tsiniga tamulu tsi ats bongbong tsa temar pasin weri. Tela wenmulu tra luma trese tsa katun elanmi luma tamulu. lemas hanan semen. nas bei ats Kannan <noise> nate hagollo bemin ats kan siru bante siruna hrena lo kto hamasa tun tskemen te mar mne- mne risna mar katun te tsinemalua katun tre kamna katun te kamna katun a tamta tina kamna bania hilu. nonie ron lolo paplaku runu katun emoa. <noise> Mne kamiu mar hakats rke mar hakats rke lo haka nas memen tra tsunono. mne tsini katun rke mar kto wna rke tamta tina hipuli tsa ha emua. ga hobto mas kamenga toa mar pasin, toa mar <hesitation> hikto te kto haniga megaga tanta A tante tra puts senulu bante ngil kto puts senulu nua smats katun te slon kto homi lane malui me ni me kbe na laputs lol sin mamana <noise> bante tsinenu,"oh kubanie slon ngena homi yolu naku ron yatung intui yolu". irke mne tsinna luka hate miyen ta toa tu mar rarre tu yomi puts tanen emua. Tela namen lemas tapa gno puts memen ba limua tol te rarre nomu rarre. rarre. rarre. hanan emen tsale hol be men ats toats kate sbemen alui <hesitation> bi bi me paplaku. marro paplaku bte las mulin i luma balimte na nan hobto nomu. Mats mar pasin rke slon niga balinna te <noise> hiomi me malua tanta traha te hiomi memalua tanta alu puts has te ktohomi puts semuen tamulu tsem. traha irke lemas kamenma pasin tsa ni- ni aha ni taptapa niga, lemas kute puts enum temar tapa wme tsinamulu tse tamamulu balte kute has remen te mar pakoko haniga merma Ba kukuei mne la baltna hipsi paplaku tra num tanta makum balte na kop num tsaha. irke lue hasolo homi nue nma <hesitation> ni taptapa tre tsinamulu ne tamamulu natre ese paplaku tamulu boka. Lo mas karehe nasima alu lo kagnomenma tsunno temar hipakoko wne tsunno. E hrena man karke tsunno banie lpo mna tskne tsunno e <hesitation> lopin emini puta bante tsinna manka rke ko lpo megen i tamulu rke kamansa na tra ni pipito tamlimu kba ga. te tre nguku rke herena kola. parpara tagaga solon kolana hrena ge kto homi senaga ba <hesitation> pumal tagaga tra man karke. <hesitation> nu sikara ge kto homi segen. Na gate tre nge se tapalna pota ge tra senaga kawu baga tengil paplaku enga manka rke. kba lka sagho tun te hitul hamansa mualu a tanta hena te hitul malu kawu Lo ka hamansa memua ni sag- sagoho hamansa herena lua tanta hamansa. Te kto hamansa wonen rke lo mas lupi puts hamansa remen balte kato remen. <hesitation> Irke ge mas ka hobton siwi tra toats pla. <noise> Ni pipito na te tra memalu ese tra herene tuluamulu tse hahina mulu tsese traha te sabla sio mulu hrena <noise> lukala balte trenum ta toa nime. I buin tsime bte yatung eri tse tsomi e <hesitation> tra herena katun emua tats makum mun nopu tanen boka bte bte tsine num,"ei lam me nopu wu trats makum rke tra koka mengats luma me nopu."Balte hanan emen siruemen lue tra tnamu teka tsin laputs mansa ninna,"puo lu nahas a toa te <hesitation> <noise> pipito hanigantoa ne muloku."Nigna <noise> kola puts gui han kona sta negma lu tats toa tats ka. balte tsinenum e nigna bani mne hakatsinna katun ka soatma taka tsaha tsi tun nasini nigna bani <noise> ni pipito bantre tsunno kani tagaga hobto sahakate Tran mulu pito haniga tanta bora ba pota tela hamansa mualu te tsine mualu ko kosangi tra mtokar rke kola nigi <hesitation> i buin tina kba lna sebe puts lel semua nona tamta rke te kto haniga mlalu tna batna tsi sokui nenu. lo lanmi me? Bte tsi nenum, "kona sho ga tina,"bte tatin tsinenu emua lam,"lukto hanigantoa ne maku luma tamulu lam balte me sohom tra luma tar,"ko <hesitation> mats kannan ekana konas be gulu noni rke mar pasin rke solon la hobtona tra mamana makum te tra silenmulu. Lemas latun sinum bte hat kopis puts si mamana lu. nonie yanuei hasta puts enamalu ta saha tats katanen be tra tnana tra te pipito me lin alui luma tanen. nate hula sabla simualui me paplaku te sabla paplaku. e tra noku sil senulu. Ko trengi mar pasin rke mas la hobotna tre se ne se paplaku sabla paplaku ri ahana han tsime. kba te hatie menualu ta katun. lam kena wa tats hombru tsa bia tsaha. hati mien emua kumne wa lol ngi tsaha tra pota rke A ge mas pito hange hamanse nga man pumal tgaga tra sait te wa mera ba hombru. na ha paplaku. simku u yomi tra ha ko trenga parpara katun me haholin era man simku aman yomi. rori e lu hanige ra ba coins. ba noni a katun te holne te na yomi tun lol ne te hula sabla paplaku hamansari maroro rek. ba noni a katun te haholin ela man karke te masa tun tna mna te ple menen a moni bi han tanen. Ba rora masla te hol le. te ha coins hangen tua nela tamta rke. e yomi tna ri te sabla paplaku hamansa ri marro i niaku rek. Na ke hati has mriyin kena kui lan tatsi kurum i latu. emua. trahe tsinaren ne tamaren e hate mreren kila siwi latu kena kui lan a mats wle. ba rorte tsinera emoa lam e lol so tun senma mats moni te kui nen mulu tsa lu e market ne men i ka. tra mats stoa paplaku tsi me. Te ka hamansa nin rke le tra hamansa num tapla mte tun hamansa mera te wa meren a beer tra hombru. A pumal mne niga lol ne na mar ski romana hamansa rke te tukots mera man umu. irke solon worse hamansa ni tagaga rke solon parpara ni tagaga. Aga mne yatin naga kongkong rke hala tun nas riyaga man karke ke mte tun nasmi ga tse mne ngilera gake lawu ke te ngil won gaga. aga pisa ke tsitsing pisa bte mla niga tromanna kba rori mne ngilera gake tsitsing pisa nonia kate katsin kto homi mreren ga tra man katme haholi neren i tagaga rek. ka- ka has ter rong menen ba te yomi patu menen aga te kute paplaku enaga man ka man niga te haholi neren baga te nahol tun nasi naga